<noise> Цӏыфым игубзыгъ, игушъэбэныгъ. Зыгорэ уидунай хэхъухьэмэ, уипсауныгъэ зыгорэ хэхъухьэмэ апэу зыкъыпфэзгъазэу къыбдэӏэпыӏэн зыӏохэрэр ары, <hesitation> ӏоф горэ ухафэмэ къыбдэӏэпыӏэхэрэр ары, гушӏуагъо горэ уиӏэмэ къыбдэзыгощхэрэр ары. <hesitation> Къыомыхъуапсэхэу, занкӏэу <hesitation> о узэрэтхъэжьырэм, о узэрэгушӀорэм елъытыгъэу ежьхэри къыбдэгушӏоу, къыбдэтхъэжьхэу - джай фэдэу цӏыф къабзэхэр ары сикӏасэр сэ ыкӏи шэн-зекӏокӏэ къабзэхэр ары сэ хэсхырэр цӏыфым. Цӏыфым узэрафыщытым фэдэу ежьхэри о къыпфыщытыщтых. О гуфэбэныгъэ уиӏэу уафыщытмэ, ори къыгъэзэжьынэу уфай гуфэбэныгъэм.

Ары сыда пӏомэ сикӏас уизакъоу удэкӏыныр, къэпкӏухьаныр, зекӏо укӏоныр. Пшъхьа жьы къеогъащэ, бэмэ уягушыпсын олъэкӏы уизакъо зыхъукӏэ. О уизакъу пшъхьа уигъус зыфэпӏощтыр ары. Арышъы бэмэ уягупшысэн олъэкӏы, <hesitation> бэ <noise> уизакъоу олъэгъу уимыгъусэ зыхъукӏэ бэ джырэ дунай умылъэгъуныри къыхэкӏы. Ау сизакъоу къызэрэскӏухьаным зэрэфэдэм фэдэу зыгорэми сырихъусэу зыгорэм сыкӏонэу сикӏас сыда пӏомэ зыгорэм урыгущыӏэщт, зэдэбгощыщыт, угу къыдэпщэещт. Джай фэд.

Сэрырэ спортымрэ тызэпэчыжь, сыда пӏомэ ары седжэ зэхъум волейбол сыджэгущтыгъэ, соревнованийэхэмэ сыхэлажьэщтыгъэ, чӏыпӏэгорэхэри къэтхыщтыгъэ. Ау еджапӏэр къызэрэщыс-къызэрэсыухыгъэм тетэу <hesitation> спортыр сыщыгъупщэжьыгъ <hesitation> ыкӏи арэу сыпылъыжьыгъэп, ау сикӏас, сяплъы, сыкӏон сакъыдэӏэпыӏэщт ищыкӏагъэмэ, ау сэ сизакъо хэсхэу <hesitation> спортым-спортым сыпылъэп.

Хьау, ащ фэдэм сэ сегупшысагъэу сшӏэжьырэп. Сыда пӏомэ Урысыем къытитырэр сэркӏэ икъоу сэлъытэ. Ӏэкӏыб къэралыгъо укӏощтымэ практика зыфаӏорэр щыпхъынэу ары, е зыщыбгъэпсэфынэу ары. Ар нахь дэгъоу сэ сыхаплъэ.

"Есыкӏэ сшӏэу сэ слъытэрэп, ау псым сыхафэмэ сыкъыхэсыкӏыжьын слъэкӏыщт. <hesitation> Есыкӏэр сэзгъэшӏагъэр сят. <hesitation> Типсыхъо цӏыкӏоу чылэу сызщыщым рычъэрэм гузэгум тырищэти тлъакъокӏэ чӏым тынэмысынэу, тыкъыхигъанэти, ""шъукъыхэкӏыжь"" ыӏоти къытиӏощтыгъэ. Сыда пӏомэ есыкӏэ умышӏэу сыдэущтэу укъыхэкӏыжьын? Тшыпхъурэ сэррэ тызэгъусэу ерагъэу зызэрэтӏыгъыжьызэ тыкъыхэсыкӏыжьытыгъэ. Джащтэу зыдгъэсагъ."

Апэ дэдэ сэркӏэ дэеу ар сэлъытэ, зыхэзгъэзыжьынэу сыфай. Сынапэхэр къызэрэзэтесхэу Дунаим къэбарэу щыхъухэрэр зэсэгъашӏэ. Телефоныр къызэӏосэхышъ къэбармэ сяджэ. Кӏо Дунаим щыхъурэр джыри зэ къэсэӏожьы зэсэгъашӏэ. Ащ нэм <hesitation> ащ ыуж <hesitation> зыкъ сыкъэтэджы, зэсэтхьакӏы, сэшхэ ыкӏи ӏофшӏапӏэм зыфэсэгъэхьазыры цӏыкӏ-цӏыкӏоу.

Шъыпкъэу пӏощтмэ, мы упчӏэр гъэшӏэгъон дэд. Сыда пӏомэ, <hesitation> сыда узкӏэхъопсын плъэкӏыщтыр? Умылажьэу ахъщэ къэблэжьэу упсэоу уузынчъэу упсэуныр ары, зыцэми земыгъэгъалӏэу, ащ фэдэм цӏыфхэр кӏэхъопсын фай. Ау сэ сыкъапштэмэ, сэ зыгорэм сыкӏэхъопсы ӏоу къэпӏон плъэкӏыщтэп, сыда пӏомэ, сызфэлажьэрэр сикӏас, ӏофэу сшӏэрэр сыгу рехьы, сишӏуагъэ цӏыфмэ ясэгъэкӏышъу, арышъы, ар лъэшэу сигуап ыкӏи сикӏас. Сызкӏэхъопсынэу пари сиӏэп.

Сэ унэгъо ӏужъу сыкъызхэкӏыгъэр: сятэжъи, сянэжъи, сяти, сяни сиӏагъ, сыкъагъэхъугъ ыкӏи. Зэшыпхъущ тэ тэхъу. Арышъы, хэта зинаӏэ къыстет пӏомэ: сяни ынаӏэ къыстет, сяти, сянэжъи. Анаӏэхэр къыстетых, къыслъэплъэх, гъэсэпэтыдэхэр боу къысаӏо зэпыт, ыкӏи мы дунаим нахь <hesitation> сызэрэхъун лъэкӏыщтыр, сызэрэщытын фаер. Ахэр боу зи къызгурагъаӏо, къыздаӏэпыӏэх, ыкӏи ӏофыгъо горэм сыхафэмэ <hesitation> сыкъызэрэхэкӏыжьыт шӏыкӏэр сагъэгъоты. Арышъы, сыда пӏомэ ары. Сиунагъо щыщым зэкӏэми анаӏэ къыстет.

Сыда тынчыр пӏомэ гупсэфыныгъэ сэрджэ къекӏы. <hesitation> Гупсэфыныгъэ зэхьылӏагъэ ыкӏи ӏофыр ары, ыкӏи пари умышӏэ зыхъукӏи ары. Арышъы сыда сэ тынч сэзгъэгъотытэр пӏомэ <hesitation> сишӏуагъэ цӏыфмэ язгъэкӏыныр ары, згъэгушъонхэ ары, агу къыдэсщэеныр ары. Ар зыслъэгъукӏэ ар сфэшӏэшъумэ лъэшэу сегъэтынчи ыкӏи сигъэгушӏоу щыт.

Политикэр сэркӏэ спэчъыжь ыкӏи цӏыфэу хэтхэм яшъуашэ, ашӏэхэрэр, зыфашӏэрэр сэркӏэ сшъуэкъинэу <hesitation> къысщэхъу. Сыда пӏомэ сыщыгъозынэуи сыфаеп. Ары, урысыем уис, уэлажьэ, уфэлажьэ. Хэпшӏыкӏын фаенкӏи мэхъу, ау сэ сшӏогъэшӏэгъонэу ар щытэп. Гупсэфэу пари дэй къыдрамгъэкӏэу щытмэ, <hesitation> парыкӏи къыднэсхэмэ сэ <hesitation> паркӏи сегупшысагъэу къыхэкӏыгъэп.

Ащ фэдэу зыгорэ хэзгъэщын слъэкӏыщтэп, сыдрэ псэушъхьи псэушъхь, сыдрэ псэушъхьахэми дэихэри дэгъухэри къахэкӏых, цӏыкӏи ини пштэмэ. <hesitation> Ау нахь гуфабэу, нахь гушъабэу сызхаплъэхэрэр <hesitation> чэтыухэр ары. Чэтыухэр сыда пӏомэ <hesitation> къыпкӏэрыхьыан уиуз пхахыщт угу къыдащэещт кӏо зыкъыпщафэщт сыдыщт, зыгорэ уилажьэмэ къагурэӏо, псэушъхьэм къыгурэӏо занкӏэу. Арышъы зыгорэ уилажьэмэ къыбдэӏэпыӏащт ыкӏи уиуз горэ къыбдигощыт арышъы хэта хэпхыщтыр пӏомэ чэтыур арын фай нахь хэзгъэщыщтыр.

Сэ тхылъ дэхэкӏае седжагъ, Урысыем щыщ тхакӏохэми атхыгъэу, тэ тиадыгэ тхакӏохэми атхыгъэу ыкӏи зарубежнэ тхакӏохэми атхыгъэу. Ау нахь тхылъхэм анахь къахэзгъэщырэр тэ титхакӏохэр ары, сыда пӏомэ, тэ титхылъхэм тарихъыр адэт, шэн-хабзэ, адыгэхэм яшэн-хабзэхэр, культурэр дэт. Арышъы, хэмышӏыкӏымэ пари, е хэпшӏыкӏынэу уфаемэ, угу хэлъымэ, ахэм зафэбгъэзэн, ощ пае ӏеджи къыхэпхын плъэкӏыщт. Сэрмэ, сшӏогъэшӏэгъонэу сяджэ КӀэращэм, Кӏэрэщэ Тембот ыкӏи Мэщбэшӏэ Исхьакъ сикӏас. <hesitation> Еджапӏэм сыщеджэ зэхъум Бэрэтэрэ Хьамид иусэхэр зэзгъашӏэщтыгъэ, Жэнэ Къырымыз итхыдэмэ сяджэщтыгъэ. Сикӏасэх.

Сицӏыкӏугъом хэт сыхъунэу сыфэягъ пӏомэ <hesitation> сэ къызщытчӏэжьрэм <hesitation> сянэжъ сыригъусэу зэ банкым тызэкӏом <hesitation> а пшъэшъэ цӏыкӏу горэ кӏэтыгъ адэӏапыӏэу. <hesitation> Лӏыжъ ныожъ цӏыкӏхэм къагуригъаӏуо сыдэу ай сыкӏэлъыплъи сыгу рихьыгъ ай ышӏэрэр, сэри сыфай джащтэу зыгуэрэм сишӏуагъэ езгъэкӏын слъэкӏынэу ӏахъкӏэ ӏофым епхыгъэу. <hesitation> Тхьам ишыкуркӏэ <hesitation> экономическэ образование сиӏ ыкӏи къызэрэсыухыгъэмкӏэ сэлэжьэжьы. Арышъы <hesitation> сызфэягъэм фэдэ сыхъужьыгъ, шъыпкъэ пӏощтмэ.

Джырэ дунаир хьылъэ изакъо зыгорэ зышъупхыщтмэ къин хэфэ пари пылъыщт. <hesitation> Къэкӏощт уахътэр пштэмэ джыдэдэм кӏо сабихэр сэ сиӏэп. Ау сызфэлажьэрэр ыкӏи сидунаи кӏэзгъэпсырэр сисабыеу саӏужь къэкъощтхэм нахь къабзэу нахь псынкӏэу псэун алъэкӏыны сыфай зэрагъотышъунэу, сызфаери сыгъотын слъэкӏынэу, джары сыфэлажьэрэр. <hesitation> Ежьхэри дунаим щыгъызынхэр фай ар гъэнэфагъэ, ау япсынкӏагъэ ибгъэкӏэн <hesitation> ӏэгу зыгорэ псынкӏэу <hesitation> дэпшъэен зыми щымыгъэджэн. Джары сызфэлэжьэрэр.